Himiga amakumi game mkele wakadukah, migaa. jinejira. yenenakah, hiveemwen. <hesitation> heshima, na heshima n <hesitation> yenyekene huive nihii. genyekana mkere. nuvehangoo. wenakutra, ziza. wakifara. uzizah. mwakikundiii. Chah, yani. huzizanga mlivuganah. ya mkere mlahi. yanyekana, hufuare, inguvoo. indambii. senyekanah. wifare. nawenya kuinamah utanga kuieza. hirah. kuieza hii, dahv <hesitation> kenyekana. hafare zinguvoo hizoo. invite, magot. mkere. Kali. nee. namaa. anyalah. kuvika. Mikono. inyumaa, dahv <hesitation> yani, iviete masigamo, tudii yani, iviete masigamo. rwainama. avuli. kuvita. mikono, inyumaa. ikwesah. hinguvoo, dahvee. ukaralavuza unamii unamii vuzaa mbeenainguvoo. yange. yaheshima. namadiku agah, vanduu. madikuu. gano, vanduu. wafuarah, zinguvoo atah. makabilah, indaii. wavaragali. Kali vakele, nawafurah, yenyekene heshima, wafuarah kalii vakele vandii. waveo, wakati yamamah. nababah. wetuu yenyekene heshima. Soonyalah, wazizaa kusakuruu. huzie kwihimah, hovyo dahvee. noo. umanya ulinaiguvoo hiimbii. noo. furagakinduukwalagaga, hileso, uvuguli lileso, hufwarah. niuziakwamsakuru. noo. mkere avammm. kinduu. karekwaragaga heshima yani. mamah. namsakuru havoo heshima. nauvulah. iguvoo. lileso fwara hindambii. ilamanyah mwana huyu mwana wareve. yamanya heshima novenaiguvoo himbikirii. ufwarah lileso. kaliwamadiku ganoo valeta kinduukwalagaga zilongii! Zilongii nizidamanu dahv <hesitation> naumanyi uziza wababah, avee. namamah. ukaziakuu. fwaaa, dahv <hesitation> vugulah lileso ufugeku kulong'oorilah. no wakifugaku ilongii naigiza sasa vaanah, wa jerereshonii. yasai uravaa naheshima walakuwa heshima chigirah ujajionyesha amang'ana madamanuu dahv <hesitation> ufwari indambii niguvoo hindimbii. ndegizaa vanaa vag <hesitation> kwirinavavakwikarah. namblah iguvoo imbii. ufware lileso juu ilimwana amanye mamah. yakorandii. navehangoo, jenereshenii yenya nazia mnyumbah yeye hageeendioo.